<hesitation> nrida xa'á hi kui nguaxa, kini no ndako, kuini kaxa'á, nridano naxaku kudii ininó xa'á, ihó kó dani nini ñununuxa ihó nrida xayitó xhito nrida yunu tata, xhiton itá xhiton nanri te xukuini kaxa xunxakudii ininó ihó kano anono, kano ini noxaá ñonono nrida yuté kudi ininó, cuenta kadani cuenta xaku lanchinó kutu nguano nguani ku xa ihó xa kuii ko xukun xa'á ndoñonu nakuina dite nuñono xa kino noneti ño'o ani ndakaxa, yonunu xadeni ihó yuduno té yiko yunote ngua taxhi naxakuxa yikoya nunu, danyiko ña'á tachi no xhinó ndaxhiko nida nanduxhi nó ñoo ya'á te kaini nguana xani xani inito no nrió xistatuya ninda te ñadinguena ní, kuxhini yonadinguini taxtuxa yo isto no nrios xa ní nikuxhi na tata nioté nidita no ihó ya'á texona mena nakutavi na no isto no nrios xa yó nrida xa tuyá.